من الذكريات تاعي اللي في الطفوله هوما <hesitation> هوما <hesitation> نشفالها قبل كنت نروح لدار جدي لهيه، كنا نلعبو مع الذر، نلعبو نروحو لجدي نعاونوه نحشو معاه العشب، ا سيدي، وندزو معاه الطونوبيل نروحو للبقرات، أيا ونروحو للبحيره نهزو العنب والفقوس والدلاع، وجدي يردفنا نهربو.